<...>Faly, miarahaba antsika aby rolahy avy aminy fety toy etoo, miarahaba antsika mivorivory eto, la faly ñaiko mahita anareo <shushes> avy eto maro. Laha mitsinjaha soa nareo, ka laha manava falifaly soa, ka la mañararaota, fa fety ñ'andro, tsy rararara tsika androanio, ze mamo atery mole.